देखो सा हुकम एक माणक ना पिन्न नकोरी मई ई जाव चवा। चाकी मैं वणा मन्न समान मिला खाईकी झाटा माणक ना मन्न सम्मान ना मिला। तो बता उन्न रो कोई कम्म करना रो जरुरत ना हुआ आनो आप झटा नौकरी करवाँ चाहो वो वथा उन्न माणक रा घरर प्रिवर चलवा वास्ता जरुरी सैलरी।